Misy tokoa rolahy ñy biby manany ñy mpanjaka vaviny: <shushes> Manahaky anizay ñy tantely. ñy tantely mana mpanjaka vavy. la misy tokoa ñy biby sasany tarihiny ao. ka ñy asany biby tarihiny reo zany. mila ñy sakafo ho hanin-drozy, mañamboatsy ñy trañony ñy mpanjaka vavy iñy koa. sady manao ñ'asa iabiaby tokony hataone.